ʻO ke kumu o ka pena maka he mea i hiki na wahine ke komo he mea e paulele ana i ko lākou ʻano i ka noʻonoʻo ʻaʻole lākou kiuke aka kekahi o na manawa kau nui nā wahine i ka pena mana a ʻaole ia he mea maikaʻi